دول العالم دي كتيره شديد وما اظني حافظها كلها لكن اقول ليك منها كندا ، الولايات المتحده ،المكسيك ،كولمبيا، بنما كمبوديا ،الارجنتين ،البرازيل ،بيرو، بوليفيا ،جنوب افرقيا، ناميبيا ،زامبيا ،انجولا ،بوتسوانا ،تنزانيا ،مدغشقر، غامبيا ،غانا سيراليون ،الكميرون، ساحل العاج ،الكنقو ،افريقيا الوسطي ،النيجر ،رواندا ،مالي ،نيجيريا، تشاد، مورتانيا ،المغرب ،الجزائر تونس، ليبيا ،مصر، السودان ،اثيوبيا ،اريتريا ،كينيا ،جيبوتي ،الصومال ،بوركينا فاسو ،اليمن ،عمان ،السعوديه ،البحرين ،الاردن ،الكويت، العراق، سوريا ،لبنان ،فلسطين ،اسرائيل ،تركيا ،ايران ،افغانستان ،الهند ،باكستان ،ماليزيا ،سيريلانكا ،الفلبين بروناي ،الصين ،كوريا ،فيتنام ،اليابان ،استراليا ،طاجكستان ،روسيا ،كازخستان ،روسيا البيضا ،هنقاريا ،اوكرانيا ،بلغاريا اليونان ،المانيا ،السويد ،النرويج ،هولندا، النمسا، سويسرا، ايطاليا، فرنسا، البرتقال ،اسبانيا ،بيرطانيا